Mi naftiran be derewol jei be wadi haa nder nobe hawrirta dummi tokka be hakkilo-hakkilo mi laara no be hawrirta dum nden minbo mi hawra jei am.